ʻʻⵔⴻⵜⵉⵍ ⵡⴻ ⵀⵉⵇⵔⴻⵙⵏⴻ ʻⴷʻoⵜⵔⴻⵜ ʻⵡⴰⴷⵓ ʻⵜⴻⴽⴻⵏ ʻⴰⵢⵔ ʻⵣⴰⴷ ʻⴰⵏⴷⴰⵢⵔ ʻⵍāⵇⵔ ʻⵡⴻⵔⴻⴻⴽⵉⵏ ʻⵉⵡⴱⴰⵀⵓ ʻⵢⴻⵇⵙoⵜⵔ ʻⵎⴻⵙⵙⵉ ʻⵏⴰⵡⴼⴻⵍ ʻⴻⵀⵜⵉ ʻⵜⵉⵎⵉ ʻⴷʻⵉʃⵜⴰⵜⵉ ʻⵀⴻⵏⴻⵜ ʻⵜʻⵉʃⵜⴻⵜ ʻⵜʻⵉʃⵜⴻⵜ ʻⵜʻⵉʃⵜⴻⵜ ʻⵜʻⵉʃⵜⴻⵜ ʻⵜʻⵉʃⵜⴻⵜ ʻⵜʻⵉʃⵜⴻⵜ ʻⵉʃⵜⴻⵜ ʻⵉʃⵜⴻⵜ �.